देखो सा हुकूम अडी बात हवे के मानव खेनां माँ अलग अलग सॉस रा उपयोग लाव नो पसंद कर या करा ह जैसां के टमाटर सॉस हो गो और बे गनी है। टमाटर वस उ खेनो रो सेवड बाद जवा और ऊ टमाटर उ बन यो दो रवा जानू खेनो बोथ अच्छो बन य करा है।